Pues aleyshu <noise> wuey aleyshu wueyley aletdein quein ñaled demanga adelt de limueña alet de chepiña de aleptoca alepto chierra alec este <hesitation> acuñoso este tomarinc ajla que este wuaaj neahuguaña gue pues seacha joun shiel